﻿सबसे पहले तो पानी चाय कॉफी जूस छाछ ठंडा पानी गर्म पानी गाना को जूस नींबू पानी सत्तू सरवत कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड कॉफी, मिल्क शेख, मट्ठा, चॉकलेट, मिल्क, सोडासूप, आइसक्रीम शेक, नारियल पानी, हल्दी दूध, आलू जूस, सेब का जूस, अमरूद का जूस, अनार का जूस, पाइनएप्पल जूस, पन्ना, गुलाब जल और कुम्भा सर्वद स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक संतरा को जूस, वाटरमेलन जूस।